Ini cara kerja saklar lampu sona posisi kasih mati nai posisi lain terus ini aliran listrik bisa ketu kalo ketun sona arus yang mengalir leo bola lampu neu ana ta pila. Terus kalo untuk posisi kasih pila na sona ana harus tutup sirkuit listrik supaya ini arus bisa mengalir lo bola lampu neu. Terus ini <hesitation> saklar tunggal, saklar dimmer, saklar otomatis.